लोकतंत्र को अक्सर सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा शासन प्रणाली माना जाता है। लेकिन यह पूरी तरह से सफल तभी होता है। जब समाज की जरूरत और उनकी संरचना पर निर्भर करता है। लोकतंत्र के कई फायदे होते हैं लेकिन इनकी सीमाएं और चुनौतियां भी हैं। इन्हें समझने के लिए हमें लोकतंत्र के गुण और इनमें कमी पर विचार करने की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के फायदे हैं जैसे की जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी काफी होती है जो इसकी ताकत है। अधिकारों की रक्षा लोकतंत्र में अधिकारों की सुरक्षा होती है। जो व्यक्ति के अधिकार को प्राथमिकता देता है जवाबदेही। ये प्रशासन और नेताओं को जवाबदेह बनाता है। समाज में सुधार और सुधार की क्षमता। लोकतंत्र समाज में सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। बहुमत और विविधता का सम्मान। लोकतंत्र हर तरह की विविधता और बहुमत का सम्मान करता है। लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं निर्णय लेने में धीमापन। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देर होती है जो कभी कभी प्रभावित करता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी। अनपढ़ और अशिक्षित जनता के कारण लोकतंत्र का सही उपयोग नहीं हो पाता भ्रष्टाचार और पक्षपात। लोकतंत्र के कार्य में कभी कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात देखा जाता है। लोकतंत्र का सही उपयोग तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकारों। और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। यही वजह है कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को प्राथमिकता देता है। और इसे सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है।